واشنگ مشینہِ ہُنٛد بُنیٲدی مقصد چھُ پَلو تہٕ باقی کَپُر صاف کرُن۔ واشنگ مشینہٕ چھِ پلو منٛزٕ گندٕ کڑنہٕ خٲطرٕ آب تہٕ صابن استعمال کران۔